<noise> खिसियाल के रीज़न कथी बा हाम्रा दिमाग मे कथी आबाइया केहु वी हाम्रा बात न मनैय न हाम्रा बारी खीस चराइहाय । जैसे ककरों किसियों काम आरैली भाई है काम करदे चाहे किसियों करदे उ आदमी कथी काही ला हम करदेबाऊ कहके । मगर ई टाइम मे करदेबाऊ कहके काही मगर बिहान पहर उहाय चीज पुक्षम उ न करले रही उ काम के मतलब जन से सोरदेले रही । हटअ ज होता जतई कहके आउसनक मन मे रखा लिया आउसनका आदमी सब से बहुत खीस चराइहाय हाम्रा बहुत मतलब मने मने ननीमान लागैया । आउसनका आदमी सब के कहैया साल बेकार मे काम आरैली कहके आउंसका लागैया का ऊहएलगी हाम्रा आउसाँक चीज सब होला से । हाम्रा बारी खीस चराइहाया हाम्रा जकार काम कारेबा ओकर करो नकारे क बा ज डायरेक्ट मुह मे बोलडो ज हम न करबाऊ कहके मगर आदमी सब । डायरेक्ट मुह मे न बोली कथी काही कथी सोची ले ओकर मुह मे बोलित बारी करदेम मगर नक्रम आउबस्क चीज से बारी खीस चराइहाय ऊहएलगी आउसनका आदमी सब से दूर रहाइसी ।